Ne dane nne no ɔɔdi nkɔmmɔ a. Asɛm a ɔka kyerɛmmaa ne sɛ mmm me koraa mbaa ha no da biaa maadi aduane saa. Aduane a mɛdi no koraa no ɔnyɛ dɛ. Ne me nka kyerɛ no sɛ ɔyɛɛdɛ huu aduane ndi. Ɔyɛɛdɛ huu aduane ndi. Nnoa aduane nyɛ adeɛ sɛ ntwa bi brɛ wo. Me mma wo bi. Nyɛ nne wo ne didi. Nti woyɛɛ huu sɛ aduane a meedi no ɔnyɛdɛ? Akoa no a ɔte fie hɔ no. A yɛne no hane dane no. Wobɛpɛ asɛm bi aka akyerɛ no a ,fiewura mpawokyɛw pɛ asɛm ka kyerɛ no paa. Ne nyɛ saa ne nyɛ saa ne gyimisɛm no a ɔte hɔ ɔɔdi no. Da koro mɛkeka m'adwene akyerɛ no paa. Ama na ahu sɛ, fii ne memfii ne nyɛ sɛ mentim nkasa bi nkyerɛ no koraa. Nyɛ sɛ mentim nka bi nkyerɛ no koraa. Sɛ n'adwene nyɛ a me nso mɛte ntasukɔkɔɔ ato fam akyerɛ no. Ama naahu sɛ ampa wiase no biaa wɔ ntasukɔkɔɔ wɔ n'anum.